Kan badarro basawwi lai aiskrim bahawil balga lai laban zen baʼejina be alme haw be sukkar kan ejenta zen dadda badira lai kan fi kiban kan aʼa leda asshuqulal bagdar badira fogada badayira foga kalkal albadora al adad albadora dadda balga lai tallaja.